Mbangh miine néénangh, dongane, nii mu yick donguma mu féérine, dii niirane ibuu donguma. Yalla mbhiiké mu bhuu donguma? Miidangh mu sa féérinii njiigi yoo, mu féérine ngnawu yoo, fune dongu fuune la kaye ka bhuughumoo. Maa nii mu sa jiicki mbangh ndongu iwiiti ifuune nsuun sune nangh na ghi nruu féérine ni nruu suuéma. Miine kanghane nféé néénangh, nféérine dongu déé. Féérine asuun sune, néénangh fune féé nanghti léé. Nruu mantirnani. U-a-mantiimi nka nniigi moode dii néénangh nnéé nééne sédhiou fuu juuwu. Miine dan fuu saasi juuwu mmiinti foo baar. Maa bhii nniigini ndongu kangh ngoo kaye, ghuna mbééké dii fuune nléé-nruutu ni. Nka nnigi moodeni ghuuna mbiiké ngoo réétang foo. Maa guinée nféérine dongu. Dongu, dongu adééne fuuntumo ak bhiighine. Adééne féététimo. Dongu adééne déé mu niirane, nii iléémooni, fuune nonghmaag fuune nii ibuughune foo awoo dhii baata ngnééghééni déé. Ala fuuntu moo. Maa dongu déé, adéé diimo ma yick idéé itaawu ghi: idiimo dongu déé fuuntumoo ak bhiighine. Akanéé yandati moo moodena. Nii mu téékati dongu fooroma, ayandatii moo mhoodena.